Fillimisht e kisha studiju terrenin edhe rreziqet e mundshme t'malit. Mandej isha konsultu me alpinistë të tjerë që e kanë ngjitë këtë majë. Isha siguru me pasë pajisje t'nevojshme që duhet për mu ngjitë, si litarë, helmete, rroba të ngrohta, kpucë t'mira. <hesitation> Kisha ushtru intenzivisht për me forcu trupin edhe muskujt edhe isha pregatitë emocionalisht për sfidat e mundshme që i kisha has gjatë rruges.